Ko <hesitation> ko ni janinchi la'anchi ko ni kile arrepentir, xi ña kava'a te <hesitation> kui'a ku-ininchi, xi <hesitation> lo lujua ni kejlenchi te, a la'aso ña jaxe ko ko naá kuenda kuenda meei a kuenda meei ni kuu, jnu ña ku-inii ko kee kui'a ni jna-u'u anunchi.